Serita wak paling baouca bei dagen budaya kou wak senuka kou yenlah pasel serita pasel Panglima Tugau a paling jed dagen likou Melanau.

Yiek bei peritah liko kou bei progrem kebajikan wak sukup stabil iyen progrem ito dikelola jabatan kebajikan serta jabatan kebajikan wanita keluarga dan masarakat.

Kepentingan pusok paa selalu yenlah telou sentiasa beresi jegem telou nda buyak penyakit selalu angai pejakit. Telou mengidar keman a uled atau kuman-kuman wak merebak ajau itou.

Ish.. bangsa wakkan sihat yenlah sayuor, jekan, jekan kenideang, ulem, linut, siet, umai jegem buwak-buwak